Karazagne tagnà za me tagnà kidy, ao ko eh tagnà misy Farafanga, i Mahabo, i Lopary, Soamagnova, i Apasy, da ko eh tagnà kidy amin'izay: ao ndry Marofansy, Mahafasa, Ambalakigniny, Ambalagnomby, Mahasara, i Apasy, Vaingandrano be, Vaingandrano kely, Tagnambao, <hesitation> Ambalamanga, Ambalafary, Impintigny, <hesitation> Andragnomakoko, Anosinakoho, amin'ny Gara, Baltazara. <noise>